Piante a ie, a ie la cuercia, a ie la betulla, ël pin, pin a i n'a ie dë diversi tipi, ël pin cembro, a ie ël pin culi maritim, a ie l'abete, a ie ël castagno, la la bo